Fomba ikajianako tongolo mba hampaharitry ananjy, atao amin'ny tany tsy le, satria izy koa le, ndraikindraiky izy mety haniry, ndriaikindraiky izy mety ho lo.